<noise> Axloqiy me'yorlar <hesitation> madaniyat va jamiyatga bog`liq hisoblanadi. Shuning uchun ham <hesitation> umumjahon axloqiy qarorlar qabul qilish <hesitation> juda murakkab lekin, albatta asosiy insoniy qadriyatlar mavjud. <noise>